So ngoonga Allah, a tawan iɗun haaynii jaati. Sabi so a ƴeewii, illa a cukalel aɗe ŋaarannoo, faa ekkitoɗaa haala, ngarɗaa e jannde. So ngoonga kaa, a tawan hooremaa kulle kuurɗe mbaylitiike. Ɗun watta <hesitation> saatuuje neɗɗo haani jooɗaade miiloo, <hesitation> teskoo hoore muuɗun.